Lun marte miercu juev bviernə sabto domingu Kara xupara chi wan <hesitation> nara xlun marti mierco <hesitation> juev vierna sabto na domingu